Yog'och, yashil daraxtlar, mevali daraxtlar, tropik daraxtlar, qiziltosh, nok, daraxti, gilos daraxti, olma daraxti, banan daraxti, sevda daraxti ,meva daraxti, baubab daraxti, sayoz daraxti, bodomsimon daraxt.